Tawa aɗa yiɗi defde maafe, a fawan baarma ma e jeeynge. Mbaɗa hen nebam haa ɗam defo, haa ɗam wula. Tawa a herƴii bassalle ma, a looti kala ndogguuje ɗe jiɗɗa waɗde hen. Ni woni mbaɗa e nebam ɗam deforo noon haa wula. Mbaɗta hen ko njiɗɗa defde ko. Maafe ɗe njiɗɗa defde ɗe ina waawi wonde kanje, ina waawi wonde gerte. Ɗum woni mbaɗa hen, ngommba hakke mintaaji cappanɗe tati, ngitta. Ɗum woni maafe ma ɓenndi.